Raha misy akamako sendra namaky vilia tandragnoko, dia mizaka aminazy aho hoe, a lafo be loatra ny nividiagnako an'igny ingahy ty ka mba soloinao rahako igny fa aza avelano ho vakivaky fotsiny sy zakainao hoe azafady fotsiny izany.